<hesitation> أفظل يكون عندك الإحترام أولا لأن الإحترام يبني أساس قوي للعلاقات ويخليك تحس بالقيمة والكرامة. الحب مهم بس إذا كان بدون إحترام ممكن يتحول لمشاكل وتوتر. الإحترام يعزز الثقة ويخلي الحب ينمو بشكل صحي. لذا لما يكون في إحترام الحب بيصير .أجمل وأعمق